Na pincar u blu scuru më vjen ment per esempiu kur isht e zë fill e ngriset, çë ë qiellja… ish celesti e dal e dal bunet blu scuru, njera çë ngë bunet e zezë.